Gny nombre négatif koa, gny isa négatif koa tsy de fiteny gasy avao koa hoe hanao hoe: moins raiky, tsy manahaky anizay fa hoe zero, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix